Ikaviko aja tembiu jepƚva oñemeape ereiko amovecepe jokope yaja yaeeteiyae jepƚ guajuiñoviko tembiu esa mbaetƚ yau pƚpƚiramo ndipo yayeavi ñamae tembiu jepƚ vare yepertei ndipo tätata jepƚ ereiko mbaetƚvi jengatu yauvaera esa mbaetƚno yayepokua yau mbae tembiu yau oipotarupi ramo ndipo